um un un ale kelunan de sutok ale peto je to nta un ligit kulu tusa masyarakat ilu uban de da bok kerja je te ikut ida lu pe re ja okak lu nta obak kerja se re tali ke na’at te ja. meka pe um okak re nengayet di sukat ale un ligit. meka ida ne ja.

tai nyatong e apan le daram pe ilu tai nyatong lawat sungai ja pe ilu takut ilu menyet ja na. ja na ilu nta le takut iu takut ilu menyet. ja tai nyatong nta le takut menyet.

um cen da madang yak ake ta’an kak lepo ilu kak tanak le ja na temengang tebun mukap ngan tui kado na'an cin cin de ilu ta’an madang. ja suwi tapi cen de na laa ja na tekelit oleh da cen dumit. un da cen bio da jane tebun temengang mukap tui laki kak ja cen cen de madang de latak de ilu ta’an da bio ilu ta’an dalem udip le

Buk ame Kenyah na kado pengelo me neng seni me na uban um paling kaya me na dalem ko ba’an tu’ut kancet belian ngan manyi ngan kebangen neng uma dado me

da sereta anak lepu' mik bekading de tuing takang ja. ja je du atek atek du tesen cereta cereta tuing takang ja atek cereta tuing takang

leting kak sungai.

um nta ake ja ake ja ake nyelem di um de tiga tiga kulu nta pa ilu ida ale ale sek ngan du um meka pe sek jagak jagak na kata ilu. ayen ti de iu to ja kuro kuro meka pe sik de jameng jameng kata kata du kulu

tiga ale ale.

kimet ke' um pakai talifon bimbit udip tau ni ia' barang ia' tiga uban nakini kado barang ilu sukat ti men talifon bimbit na um contoh seperti kua bayan barang ia' ilu beli atau pa tai um kado na'an la'a lah

ake ke badak kumpin layan pengesak ya ake ke petenuk penguman ya' nang pengeluk ke' ke sedia me pengeluk mik ataupun me anak mik ke uman nang ca ramai o

um oka duktun de' oka eda u toh oka tading baluk le bolen ngan duktun ia bolen pe ilu ko ia re mencam u penyakit le. meka pe sokat nak obat de engke ja tega. uko le sik de dadem to. okat re nak obat dadem me ilu nta pe nak ngata ngata obat me ilu kulu <noise> meka.

pengarap ke um buk sukat mung dulu un pengudip yak tiga apan le sukat ti inu yak eda kelo ti kak tanak kini lah.

uban takut ke menyet.

pelakun da ake kelo ta'an ja ne um pelakun da becinta pelakun um bali bali bio bali pontianak bali kakap da pelakun pelakun da ake kelo na'at da ake kelo <noise>

Kumbin layan kek kak pita , ca guam atau peguam neng dalem pengelepok mek untuk mek na'at inou yak ame kelo berbincang

<noise> tai bu'au ka lepo du di', du bekading de ti ja uban le um mungkin oko le tai bu'au ngan du amai da re engkin eda tai ma- tai bu'a kulu. oban re tai kelap berpindah berpindah randah ja kulu. baluk ja un ke edai ke lepo na mung ilu Kenyah

program talidio yak ake malai ngening talidio Kenyah talidio bahasa talidio English pa un um tapek nakini bayak bayak ni ake beng ke na’an dau talidio English na

ketena na’at ame kencet. kancet ja na ja du na kancet lasan kancet ajai da da tisen sempa sempa kenaan kancet lasan kancet ajai ida na paling sempa ilu ke na’at

layan asat selai ataupn selai yak tiga yak un kak dalem kimet ke selem selem ake kelo tai peselai kak tanak dulu diak ca ataupun kak lepo dulu diak ca.

Aak tading un telepon ek sa'e alek te kek un telepon yak bekadi telepon nokia lok un ne sek un kerja ina ake beli telepon vivo rezeki ilou pe na

ca kelunan de menjam de. de tukeng.

ilu pekatuk anak-anak le di ja, pekatuk eda apan le nta re pepe'a ka'ang eda ja apan re sa'ek ka'ang ka'ang semaik saa'ek semaik apan eda kulu. ilu pekatuk da. ngajen pekatuk ne ilu eda.

nta, nta radio mik un ka' lepo le.

teknologi ia' ake kelo pakai adalah teknologi terkini ban ia' lebih selesa dengan lebih teneng tekak ilu ke ti nang inu ia' pengelo le ti

ake be’un tisen ngadan betuen betuen atau konstilasi yak un kak langit uban ame sio ke um sio ke i’ut um ame be’un pekalai barang diak pekini

um oka suken un ale na'at du suken bung tiga na'at du suken meka pa du iu to du ti taekwando di du ti ML ka du ti silat kado kado masem lu ti da ki na'at dulu ti mbo baluk tiga sik na'at du ti da na

oko mik ja sae' ake.

anak anak dumit di ngan lu ka lepo me ia’ sik da na ka lepo de na iu iu ida ti ka lepo ja sik anak anak dumit di ke uma te da dek ngelinek ka lepo

ake kelo artis artis kelunan ka lepo uma dado ban ida ia' lebih tukeng ngan tisen ti inu dau belian suket tu'ut ngan cerita ia' tiga ilu ngeringa

um pengudip ek um beng ti ti lan ne. je' engke ja' tega um ia le tai pabat iu to ka' julung ne kulu ayen luak-luak lemak ngan du. ya le nengayet nengayet ngan du. ti lan ne kumin sik le edei ngan du.

um keto na’an suti yak ake kelo suti suti pemu’o uman uban suti na um sukat suti majan lah jadek ake sukat um sukat um luang masa ngan sengganak sengganak ke.

ilu un adet adet puyan kuo ba'an tuk imigresen dalem inu negara ilu ia' ilu kelo ke tai masat ngan pekina pun ida memang un ambil berat tentang ina

pengeluek di apan teknologi ji sukat ilu pakai lepa majan na tiga lan na tekak ki pah. sukat lan tekak teknologi ji. da de pengelo apan le sukat na’at video video de ilu na’at du kulu na’at du dak ca

ku'un semangat <noise>

um aset jelai di baluk du tai nyelai pe toh yak pa du pita ligit pa. kumin pa ilu kidi pe toh baluk kelunan tai nyelai nyelai na tai re pita kerja tai re pita leto ka. meka kado ne ketai re ti ompat ba’an ba'an ketai le pe to.

dalau ake un ca tau pekalai ca inu yak pengelo ke memang ake ti neng pengelo ke ina kuak ba’an tu’ut belian um kanjet ngan inu diak ca la’a

kak lepo me tanak un ca dagang da senang. bek tusa mung mung dagang di nta le menjam meka bejuan buk ka le nta taun sin nta le bedagang di mesti pe ilu un sin.

Ake nengayet mino sin uban <noise> na'ke ne ake mudip tengen ka tanak um ka tanak pasen beun ke udip ka daya laah ban na'ke ne kadu' anak anak um anak lumit bayak dini nai mudip ka pasen lepa beun kadu' ya ka beun kadu' laah tai inu beun kadu' ya ngelinek ka uma' daya laah.

um warna warna je ake obak di warna saleng cin dalau nik pum lema ek minat saleng kulu tega sey manik nta sey nta sey ja'at sey le na’at e nta pesik teruk alik sey re na'at e kulu. ngam ngam te sey sey le na’at e <noise>

um kimet ke dalem berda- dagang pakai talian un pe ilu kelo un pe ilu nta kelo uban na’an kata du um tipu ilu du palau ilu bada inu de tega du juan tapi apabila lu terima barang iu dei nta un tega barang palsu jo kok. nta pa ilu kumbin obak um bedagang pakai talian ji un pa takut tekak le pakai e

tabat ja larui ilu pakai na ki ja le ubat aka oka du oman racun ilu uman ubat aka. ja aget un naki aget larui ilu pakai ja na ubat aka ubat toba toba ilu mula tengen ja de larui ilu pakai pabe um zaman ji la tau ei ilu masih pakai ubat aka ubat toba um ubat lia buke lia berung da ilu pakai

um un dulu ngundi kak negara ilu Malaysia um tiap um pat pat uman. lepah mo’o pat uman ni um tai undi na la’a. paling paling i’ut umun sukat tai ngundi um pulok aya pulok aya uman

kerja ataupun gayeng yak ba’at tekak kenang puyan gayeng ke kak sekula ngan pekina pa pengelo ke ina na ko ba’an ti kerja rumah atau homework yak guru nak

um nengayet maong ligit me me di teka un ca un pa un di aong ligit ja balau kumbin kumbin ji ca la’a ake kulo ban lu leka maong ligit le neng masa depan ku se napan ilu e kidi e ligit me me wek le ataupun me keluarga le

kerja ngan du ke ca kedai ngan tei baya du oyan janan ngalang ngidi de

Ba’an kimet idi ayen ngejako ayen ngejakan mesti uman ngan yak teneng. Ja pa le muat ngan magat dalem udip le.

<noise> Ojan utung tuie acuk. Nta, ntaun ca tau ne tuie.

inu ne uyan sekula ke lepo me di. kuak ngan du le te. ukok sek le ukok le te matapelajaran de ilu nta menjam ti ukok si BI ka Maths Sain Moral kado la kado ilu pe ti uban sekula le kulu nta pa ilu obak edei sik kata du.

dak tubo ale ka lepo me ja na wek le tengen na dak dak leto dak paling tubo ale da wek la

buka ca workshop sio bio ja apan un ke lebo le te

Ake akan tubo usa ek , jaga penguman cek , jaga pelundok kek, apan cek bang tiga muat ngen segelan magat

um nakini i- isu nakini dulu isiu kado dulu isiu pekelet. um tepalai tepalai da isiu alok tepalai da isiu English um un ake generasi ke ni sukat ngening dau dulu pisiu Kenyah tepalai tapek um perlu pa me pisiu pekelet pekelet paling paling isiu alok.

dak tiga me du tei puyat de malai meka

um] malek ra na de. na sik tau uko sek tau meka meka da de tiga kulu. ja le iu toh pempet tau ja. jagak jagak le kumbin sek apan le um tiga sek me edei le edei mudip kulo

tega ban un ca kelebo lukte meka ne ketei

pula ja ake peketo ngan pula kujau kudi kulo le petek da de ilu ca peketo edei peketo mula

um nak kini ake un um minat um main chess um dau isu inggeris na main main chess nakini pe un main bideo game Mobile Legend ina tauk lo' la.

peteto tawai ia’ apan e salau meka um ta’an pe luak bimbin

muzik ja ake obak di uko sik anun um un pe orang puti, melayu meka pe anun indon. kado de aku minat lagu du de ake obak obak ti uban tiga ne ja to ja ake minat minat <noise> ja ja ake obak ti peda to. naam pe obak nyampe nyampe ngan du nta pe kado ale pe

mata pela pelajaran dek ake obak kek dalem sekolah ik um jane matematik apan le mencam luk kera ngan du mencam pe ilu kera kera u dek ilu mencam kera oban le mencam matematik mencam pe ilu kera.

<noise> nta na un iu iu ngela.

un jadi apan apan le nta uman kuman ja uman ujok lu ma’an kulu uman balu le ke muek ujok na apan le nta sakit meka le uman ji pe le uman pakai ujok kulo jameng un pa meka pe ake sen tuk petiga pe toh okak le ujok.

Ia tega pasen tok pakai um teknologi ini uban ia um ti udip lu um ti udip lu leboh tapek ia ja'at ta un ilu ilu terlalu berharap ngan teknologi ini bok un ca liwai teknologi ni tai be un, be un ilu sukat um mudip. Ina ia ake kira um be un tega lah. Ia tega uban na ti udip ilo leboh ina tuak. Tapi ilu ayen arep alek ka ia.

bu'au ja na gerasi bu'au ja na dalem negara ilu kaei ja ne <noise> motor tai poke poke atau tai pinta pinta ja sik um tei ilu po to ta'an la dalem um gerasi bu'au ja

<noise> teknologi ia' ake ntaun kelo pakai ako- ake ntaun menjam pakai ja ne kado la teknologi teknologi da mading kuak ngan um Facebook um Instagram ngan WhatsApp okay lah ilu pa- poto pakai WhatsApp ngan um TikTok ja sek um zaman mading naki ilu pakai ngan un peda ilu nta pakai oban le nta mencam ti

un te musik lepo mik asan um edai musik me' lepo me' ia ne ti sampe ti sampe lepo me' ti sampe ti jatung otang da lepo me' un

Aung ubat ubat da pu'un du pakai sa' naa. Da eda aung naki

un nakini ake driba tengen ca kereta Myvi putek kak pasen kini. un kereta na kereta i’ut tapek buk sukat ake kelo beli ca kereta Hilux bio.

um musim di dalau bulan dua belas de tiga pe tu ia’ musim iu to dalau du un taun baru tiga ek ja ngam ale ale ja okale sukat nai ulek keja tei le tegok wek le na’at amai le ta’an sadin le sengganak le mung mung ilu tai tegok taan oko re la mung na

sik du ngundi dalem lepo mik jane tega alek sik du ngundi ja tai du ngundi kuak tai ngundi taun de' pepe'a pepe'a ja sik dalem lepo' mik ngundi.

Tiga kale anak tiga tiga apan de sukat alak kimet le sukat mengerti iu de ida bada

ake kira tiga buk ilu ti bedagang pakai perbankan dalem talian mok pa uban ilu be’un tusa tai kak bank la’a buk tai tai um pejalei ngan dulu kina atek alak pema- pemajok masa pa ina na’a

<noise> un un bada da lagu kelesau lagu da biasa biasa lagu da lucu lucu un

macam macam un perayaan bokak e- bokak ca persatuan meka sik du ngundi dalam negara me

um Oka le maung sin dik um ilu ne budget budget na ukok sik le kira budget kodak sik le ke ti, iu ilu meli meka pe iu kebutuhan ilu obak. Ilu ne budget budget meli e. Iu je nta penting, ilu ayen alak. Iu da penting ja ilu alak. Meka. Oka sik de keperluan dik, ya le alak te.

apan un rezeki meka rezeki na un kela apan le un ca ke lebo te un ke lamun tengen apan le sukat lebo ke lamun je ya pengelo

naat sik banget nta ja leting ka sungai. penaat ek di menjam neset banget di ja sik manek pa ja sukat neset nta ja leting

Taun iu ake peketo mu, ia peketo pesi ja lukte.

um perasa e de te tanak sekula anak dumit di kadang pa ida iu toh iu tekak le dalau du ading kulo o le dalau dumit de di. ja te ilu ti meka pe um ja tega tega na kumbin sek de tega ilu ti bayak bayak ida tiga sek luntok ko ja kuak ngen du kuak ngan anak kulu dau o ja

Pakai ligit ngan pakai kad , na pakai debit, pakai telefon, mung-mung un

cuti ngan meno cuti ja atek ake kelo ja na um ilu tai meno senganak tai meno to'a la um seken ngan anak le ngan senganak senganak le da de ilu tei na'at ngan ilu ti menuk ja joku lek obak cuti. cuti bulan dua belas cuti um bulan dua tego kinak beraya ngan Hari Raya ngan hari Gawai um tau bio tau bio empan ngan kinak ngan Melayu da cuti tapi cuti da ilu ia' ja ake kelo ja ne cuti go tau bio kebana ilu Kenyah <noise>

buk ading dei buk dulu tai bu’au ni uban yak ake tisen um buk dulu tai bu’au ni uban dulu um ca ban da tai pemung um tai pemung tai kawin lah um ikut ikut yak um ipar de nai. um lepa na un ca la’a dulu tai bu’au cin lepo da ni uban tepalai un dulu kelo kelap penyakit kelo kelap bali sitan.

Un yak sekula na ake, ti dak ma'an tekak ti ya na , Sejarah di ilu , la'o pa ilu pengimet Sejarah da yak ading , ilu ma'an, da ilu ma'an tekak kelo ti

um okak kimet di ilu ne ngimet de tiga okak usa le di jaga jaga ne tiga kum sek le ngadi udip le tapi le ti inu de ja’at ale ngan du meka pe ompak de ja’at ti ngan de tiga tiga kulo de sukat um nak kesihatan me ilu ka ataupun de sukat ilu edei nta

na’at sey re cen puyan de leping sik re di. se re nta maget ne ja meka pe na’at du de ca la’a.

Uman penguman dek sihat dan segar penguman dek matak na.

pesak saga muang meka ngan pelo pesak dalem bulok

Memang biun kuak dulue pengelata mudip cen na'ak biun pakai telepon, biun pakai teknologi. Gaya nakini pakai teknologi jenis ci na'an pa layan kelunan. Makin tai biun kimet kelo pisu, keja'ie ka'ang selepek

Awi kad MU da dari.

tiga alek te na'at wayang ka lepo me uban mung mung serita un ka ilu sukat tai na'at wayang ka lepo le nta osa tai ka lepo anun du kuun anun le tengen pa lepa un